عشان تحضر كوب شاي. أول شي <noise> تحط مويه على غلاية أو قدر، تخليها تغلي. بعدين <noise> إذا عندك شاي عادي، مثل الشاي الأسود، تحط ملعقة صغيرة من الشاي في الكوب. <noise> لما تغلي المويه صبها على الشاي، وتخليها <noise> تتنقع لمدة ثلاث، خمس دقائق، حسب ما تحب قوة الشاي. إذا بتحب شاي مع حليب، بعد ما تصب المويه على الشاي، تضيف شوية حليب وتخلط. وإذا تحب حلاوة، <hesitation> تضيف سكر حسب ذوجك.